Pena mui ho makaitike kasiane si hiduoe ke serba kurane moa aitike saimu'u matai matai me matai loka ke susa susa pai makomonikasi ke akumua akusi mahono surate surate ki akuse awadas sei naitai dawese atitip ye akirim wei me masemoa awada awada tuka hela i'ina atau ata ina a iyakupane ongkusina atai alahu kupaneke atau surateke me yedi moi enaki sepue enaki pai atue tue ke' a perlu sai sauwe muya nai pai yamane lae lae neke akuntak'i kuntak lue hapede hape media masa de e honoka o ma enhake mo a masusa susa kimu le ma perlu sai sake a atelepone'i atelepon nena ki na'uwea au muanae se Akina duwe mu pana like akina duwe mu saudara ke enak ea pei camane de'e beruba ih e beruba pei samane lolo tuka sa'ati satede magenarasi saat edede ma'enhakep pai ma maliki hapei u u utema komunikasi ke he'oi